Aa ejok akisomare, akisomare ejok kotere kisoma yong'oo inang'iyong nikalinon daana, inang'iyong teni amerika. inang'iyong teni ng'akopin ng'una daana na lokenya daang. Mang'iyong teni nairobi. inang'iyong teni kital, inang'iyong teni aaa mambasa. inang'iyong ejok akisomare teni kingiryong ekasiaa itamuniyona teni wazazi kon anieyakasi. ing'arakini yong teni luchie luemakatar ng'ikasia. luemakatar lualua ng'apuser ing'arakini yong ng'idae lukokok ingarakini yong. Ejok iberebe akisomare ejokik akisomare naka isomaa yong' ng'idae lukolong nyaritai losukul ethomate ing'arakinto tokona wazaz kech. ing'arakinto tokona teni bo tokona ee kechakaki kemam ibere ipanyete dar. echakanakinete cha wazazi kech ibere katere. Ajokis akisomare ng'ina imujete cha ng'ikech tung'a. nyoroko cha nyikote tupenyisomato aar ajokis akisomare ng'ina eyesiamaan keng ketere egirii itaan ekasii ingarakani nyikengetunga. ingakarani bo akware apei nei eponeta ajukis akisomare ngiina itanang'i itaan mikalunon, itanang'teeni itamuni bo ng'iketunga ajokis ngina ngesi tokona kibalari suwa ng'ide tunga ajokis ngina ngesi tokona kibalari suwa ng'de kosi kisomota. kisomata anieru tegena akuj. Akisomare ng'ina bila akuju arai pas anikiyen ing'o akuju arai elosi aromas kon ng'aran kiyen yongomono eking'aren akuj teyen jik ng'akiro akuj tomechak jik ni akuj kotere kinakisoma yong bila akuj teni tanang'ai tanang'ai arai pas aniabu akapolon akuj kitelema yong toruwasi esomas lokon ng'olo bure lakini kigenokin yong akuj na eyeri. kigenokin akuj nakolong asubi. asubi akop ka lokop kigenokin eng'ari akuj ng'iretin kon. engari esomas lokon ng'olo. inang'iyong wadang nikolong nyenang'a tanang njik tanang nakop ang'imusung'ui dar, tanang aluwai dai inang'iyong, inang'iyong ng'akopin ng'una daang kotere nyoo ajokir akisomare. awui kus tokwanger toruwai ibere akwaan awui nakus toruwar ibere akwaan kisisoma nabo luche iuering'a isomate king'arak nabo ng'ulu emsaada kisomata paka torumosi. ajokis akisomare ng'esi ng'ina ajokus atamari ng'esi kibalasuwa turkani ng'ide kosi dai kisomata teni kimakar suwa ng'aropiyae a ebuni akuj ikeuni. ikeuni ng'ide kosi kisomata. kisomata jik toduko akop kesh. kikeut akop kesh isomate ng'ide kosi toyana akuj. toyana akisomare. toyana akiso amaana akisomare ng'esi ny'o. Amaana akiakimin losukul ng'esi ng'o kisomata jikii toduku akop kech king'arakasi kenya kech kangara kisi turkan. epolote edukete eroworosi ng'iche ng'imujembe e, eruwolosing'che ng'agavanae eruworosi ng'iche ng'idakitania kisomata ng'idae kosi. aloturkan. kisomata jik toyanae akuj king'arakasi teni ng'akimak namojong na naemojongito kikeutu tani ng'irerea kech king'arak akuj.